Iin, uu, oni, jama, o'on, iño, uxe, ona, een, uxi, uxi on, uxiu, uxioni, uxijoma, ñeon, ñeo'on, ñeu uu, ñeu oni, ñeon jama, oko, oko o'on, oko uu, oko oni, oko joma, oko o'on, oko iño, oko uje, oko ona oko o'on, unidiko, unidiko o'on, oniiko uu, unidiko, oni, onidiko o'on, nidiko iño, unidiko uje, unidiko ona, onidiko jin, udiko udiko jun, udiko uu, udiko oni, udiko jema'a, udiko o'on, udiko iño, udiko ujé, udiko ona, udiko uxi.